Ne mwininga ngaya minisha kuyu kuombi kazi maana ngaombi kazi inga kutoa natuku ngawa limu umwaka kweneu ngaa kutoa sanaa kuliko kwikala sile itangi kutoi bolo kuu waminishu muntu muti ngawalima ngawaka tami ngawaka tama konda uchilemba umbalala unga kazsha ungawapa timpiyo uwachi shina tatochichi ngatichi biashara au chite chani vilo lingawa minisha muntu kul kuombi kazi